اقول له انه يستغل وقت التسوق ويتجنب شراء الحلويات او الاطعمة السكرية عشان ما يغل نفسه. كمان انصحه يشوف وصفات صحية على النت لان هالشي يخليه يتعلم طرق جديدة لتناول اطعمة صحية. واخيرا اذكره انه يكون صبور. معنا لان التغيير يحتاج وقت ويقدر يكافئ نفسه لما يحقق اهدافه